اي أجل الحين رح أأكد لك إني ابي اكون عالم مشهور جداً هذا اختياري الوحيد بهذي القصة. لانه هذا شغلي وهذا مجال دراستي و مجال تخصصي وهذا الشي اللي راح يترك بصمة بالتاريخ تخلد اسمي وتخلي العالم كله يدرسني ويدرس انجازاتي ويعرفني.